Náreh ¿xini lany? Este, gai zmigwa nú, zëga zadis ngýw, tcháp ná ra xmigwa náreh, núra, mëz txon cháp na xmigwa, de veinte par nezgýa nú rany, nú ni nú veinte, veinte, veinticinco, veintiseis, veintisiete zëty nú rany, veintitreslay tigy nú rany, txi tiop ngýw, txon cháp nany xhmigwa, nú vez rgwynú dix, rgwyn, ráh zy dix rgwynu cun ra xmigwá, rnix rany consejw rdëdy zaka consejw guén lá rany, zëh ná th migw, gundy pany migw, xmigw, ní pa xmigw lighá, zúh ny txi racku th cos mal, zúny gunny yud lighá.